والله أشوف أحلى طريقة أبلش فيها يومي أني أقعد بدري شوي. أبلع لي كاس مي بارد عشان أصحح. بعدها أسوي لي قهوة.شنو تكون مزاجية اليوم. ممكن تركي أو حتى اسبرسوا. وأهم شي قبل كل شي. أقعد دقيقتين وأشوف شنو بخططه أسوي بهاليوم يعني شوية ترتيب بالبال يخلي كل شيء أسهل. وخليك دايما متفائلة أن المزاج زين يخلي اليوم خفيف. صح؟